<noise> me eklo klo egba chewa archuku me wo ba egŋo koma me lalu egŋo me gŋo raŋ la lo chukushimi mbo adime, anime, moanine moa ahwon duka ba dzubagi kpo akpla ka mo ndzendze koma moaba egŋo mela gŋoraŋ egŋo lo ndzendze chukushimi mbo moambwe ata ma angyi koma lo angyi a e usku me chuku ka he me gŋoraŋ lo ekple esa melalulo ko okhro ŋha me ghre me ka ghre lo eshen mbo shine me la lu ygi ŋwo ashka mi mbo me la kpo kokori chukume, enye moawyen me mbo chuku da mo mbo yi us onomo helo domi mela gŋoraŋ anomo lo koma me klo lamo mbo yi lo chuku kara aki lo ma kpoahwo mo toh domi ko mo sa ghre okhro chken ba lo kpo mo iwu ambo oba moagŋo ba arechken onoma he lo ba mo ayi lo lu toh lo ba wo mo iwu mbo moaba hyen moare nga moaba blublu okhro lo mbo so chkula sa <noise> ke na ba me eklo lo koma me klo egŋo helo domi lo wo onomo ba achime ambwe me ama ba aneme ambo mbwe anime ka di me duka moawo ba egŋo so moanye egŋo alo angyi la kpoahwo da me la eklo egba ka la moanime aba ndundundmu.